Ko bwakire igoooo togotebia omonene mbuya mono. Kero nabokire mambia egento egetang'ani igo nkora akera omonene mbuya mono naira ebuku yane nasoma, namanya rituko erio nki gose nyasaye atagete ase obogima bwane. Kere nakorire amasabo ane, inche igo nde omwarimu bono ekere nakorire ng'ende esukuru, aria ase esukuru ntenene ekegita nganye abana abake ase eng'enche, abana baria abake, ngosomia, na abana babwate emiaka ang'e etato ene, goikera isano, emiaka etano. Abana aba ko bachire mambia, ekerasi ime aria ase tore na abana iga aria ntorigete ebinto enyasi tokora muna charts. Kere basoire mambia abana baria, bagosoa basoma baganyerete abande kere bakorire, twaikaransa twasaba naende na abana baria twamanya gochaka rituko riaito. Ase rituko eri, amang'ana nare togochaka naro muna bono ngosomia tore abana esabu, komanya gosoma, komanya korosia ebinto ebi ao ao ao komanya korika na gokora egasi yabo ase obuya, naende omwana omanya. Kero akorika, gakorika egento kere ekiya gekomogokia omonene nere kiamogokia, kiagokia na omwarimu. Eke na kerokio kere bakorire bagenda isiko bachiesa, oyo bagen naende bairana, bacha baragera kero barageire aba abake igo tokogenda twabaareria barara, gochakera chinsa ibere ang'e mpaka chinsa isato iga na enusu, baboka mambia, baboka bagenda nka. Na inche rende ko nakorire rituko igo nkoirana nka mwane nimbwate chingoko, naigorera chingoko chiria nasoa egeticha naburugera ake ching'eni ko chiroo, nabo nkoaa ching'eni chiria egere nyore chinsa chisaine nkaranse ndosie endagera eria ndie. Botuko ko yaikire, ng'inkaranse ndategerera ni news, nyigwe rende amang'ana ng'aki abeire rituko rigima. Kere nakorire naende nabo nkorigia ebuku yane nsome ntebia omonene mbuya mono, ase rituko eri ria rero, mbuya mono.